أفضل ذكري من طفولتي كانت لما كنا نلعب كرة القدم في الشارع في الفناء بجوار المدرسة ، و نسولف أنا و الأصحاب ، كنا نلعب معا لحين ما تغرب الشمس ، كانت لحظات وايد وايد جميلة تعلمت منها التعاون ، روح التعاون و <hesitation> هذا اللعب كان له أثر- أثر وايد كبير علي قلبي و ذكرياتي.